telee niŋ i ye a mala, niŋ i ye a baransee kuraŋo bala, i ye a mala, i ka komandoo le taa i ye a, i ye a diki. Niŋ i ye komandoo taa, niŋ telee malata, i ka niimeroolu, niimeroolu le ka tara jee, wo niimeroolu niŋ i ye i maa rek, niŋ seenoolu, seenoolu niimeroolu le ka tara a bala, wo niimeroo, niŋ i ye wo maa rek, a ka a je le niimeroo, seeni doo funtitanaŋ, i ye doo maa seeni doo ye funtinaŋ, i ye doo maa seeni doo ye funtinaŋ. Telee ka mala teŋ ne.